Tirii Di printern sunii, akinin huji midaas, eeeeh dursaa wonsunii iskaan it midaasitai ak in duum model ishia ak feden sun midaase dursa. duum aminen hinkutai. kutakayatia kuteni duum aminen printing it midaasen, duum ak wonfeden sun ak ishin feet kasabaat.